राइस कूकर चो मुखय हेतु म्हुटल्यार तापमान आनी वोलसांची ॲतली नेतान नियंत्रुत करून वेगवेगळ्या प्रकाराचे तांदुळ आपोआप शिजोवप। कामी चे कामी प्रयत्न करून तेह एकसारके शिजयल्ले, फुलपी कडदान सुनिश्चित करप। तसच काए दुसर्ये मॉडेल्स जे असात तेह भाजियेक वाफ कडूनक आनी कडदाना शिजोवपाक सुद्धा वापरतात।